Me klo eklo egba isi arela akpahwo me agŋa da me adamey. ahme klo gba isi ba are ala kpohwo me ndzendze imb me wo okhro me wo ma huhuhi mbo arehwin lo angyi awo late profeso francis <hesitation> akwa wanda ba ahogbren riga sheŋ abzu ŋha. so arehwin hilo akpohwo me ndzendze obze me ygi kso odŋe me ghre ya dzu kala ŋha aŋha lu ygi me, alu mile ah ame da ekplochken evhu me olo mbo, alu akpla ndzendze wanda ba me kpotmu la lo hare me kpo engla me ghre ozozoŋ ka ba me ghre he, aŋhawo arehwin angyi ala kpohwo igi milo shambo obze aŋha ba la lu ygi ŋwo alu mile ko arechken akpo ŋwo ekplachken ambo ma ŋwo tno ŋha ma mbo aŋha <hesitation> kpo emahe koma omba ba ŋha ygi akso aygi akso ariga akpotmu, akpotmu aghre zozon ahanba ala aghre engla. Engla gŋa baba zhing aghre engla helo gaskeya lo kpoahwo me ndzendze chukushimbo me enye ayakplo abze kala ŋha shiyasa otson he mbo me mbo se kso ghre engla so aŋha akpoahwo me ndzendze udu ulu obze ŋwo ghre okhro gŋa aŋha ghbo agah dzadzi ygi ŋwo atsa ŋwo ekpla gŋo kpo. gi kpotmu aba amoa kolo wyen amoa egŋo aba wangibi gi kpotmu milo ombalo ka la ŋha tsotse ŋha wo ah andakhpo gi ame wo atakpa gŋa so gi dzu nga ba ngale tuknu dzubin kahe gi kpo udu moa okolawyen obze zhin eghre akplaba ulu aŋha anye obze me kso ghre okhro gŋa me ghre ya dzu kala ŋha obze ba suknu asko me azi me khekhren sa gbu ashen odŋe me ahan ŋha sa suknu ayi odŋe gŋa. so anumumi akpohwo me ndzendze koma aŋha aya kpla abze bame kpo huhuhi Kpo lo mbo chuku gŋa ala tsa me, aŋha la tsame ozhen ba me soŋ atsame yakpla ba me kpo shine me kpo lo me gbu okhro ba me wo ma. se de ta ishi hilo akyenmezbo omba eble me aŋha angyi wo <hesitation> akyenmezbo ba uri chuku akpohwo sose ko anye ba me ba klo egba ahe mbo aŋha angyi abzu me gi eba he, aŋha akpo akpla ndzendze omba ba ŋha kpotmu izi obze bla abzu me abmi la kposhi odŋe abmila kposhi odŋe aŋha tsa me yakpla abze ndzendze ba wanda imbi ba me kpo koma lo me ka lo kpohwo me ndzendze koma kala akyenmezbo hwon ba oha amelo kala ozhen ba yi soŋ oba me wo emachken mbo mekyen ghre okhro gŋo aŋha tsa me ekpla ba me kpo koma moarehwin lo ndzendze mo kpohwo me moakpohwome da me gbu okhro ba me wo ma he so.